ഓക്തോബരി ഏന്ന സേചോന്ദ് മോസ്ത് ഫവോരിതേ മോന്ഥ് പന്ദ്വലി। ധൈക് പന്ദ നേത് കേല ഫേസ്തിവല് അന്ജി ബര്പുന് പര്ബ। ഏന്കി ഇസ്ത അപിന അന്ജി ദസരയ പല ഓക്തോബരിഗേ। ബര്പുന്ദേ ദസരദു, ഹിലദു, അതിലദുഗേ, സ്പേചിഅലേ। പയസ പുര മല്പു വേരു ഏല്ലി ഏദ്ദിന് ഛിഥിന। അന്ജി നനേപ്പു പുര ഭുക്ക പന്ദ ദീപവലി കേല। സത്ഥി ഓക്തോബദ തിന്ഗല്ദേ ബര്പുന് ദീപവലി ഏന്ന। ഫവോരിതേ പര്ബ പര്ബ ഊദല കുഏസ്തിഓന് ഏന്ജി ഏത്ത। ഇത്ത ചോലോര്ഫുല് ലിഘ്ത് പുര തുനഗ ദീപ പുര। ദിനഗ തുനഗ ഏല്ലി ഏദ്ദിന് ഛിന്കി മസ്തേ ഏദ്ദ। അപുന്ദു ഇത്ത ലുന്ഛ് ഏന്നേ ഭുക്ക ദീപവലി തിന്പിന। സ്വീത്സ് പുര വാല് ഏക്ക നേത്ജി അതിശ്ത അപുന്ദു।